Có taum naing aig muoh lá bá áh ñi áh éh aig tóh áh niu la ai muo tóh, lah nóh niu áh lóh tzá, laig tzá yaig go láh nóh jó nji tsá leig la jo gi oh níu áh raum tzá chíh la jo gi oh ní áh raum tzá noh müh kóh lá táh áh jo ni la áh cuaig nii lóh tzá kóh niu raum tza müh.